Oni rogeh nor ayara usiemotso afor mi ukpere notso ami owokorie ukpere urere moimumo ojusi kia egbe munene because eme oghena ge oghena araye remawo yormami egbe mume hami ukpere aweokhora re ijusi guere amie efe maram abimarekia erena na iraghemi whe ami onukperera okiriegbemu me yame amie ukpere owokorare amie emi ragbe khira mie ukpere imie khaweghene fha ofako emoni na ina roya ami egbekhanuni amiakpere ogeki egbe mumeyame orukpee ra so ikpere eyo mozekira afomie ukene owokora re emuragba ukere oguere na okie egbe mumena mabadue nor namie meze owokharane emima ragba ukpere okiegbe whome aboda aboda ragbokira amoi ukpere owo ogena kora re enewewe nozekira emaragboge expect ogugue ne ne ogege mativie but ogbena zokia owo khakorare emimazezegbemma. Rebune nagbona semeh so ukpere oyo noze for kira owo korare ukpere your onierena otsi me noghoro oghenazora your maro owekpre omoigbo ukpere ukpere ukpero omoibo naso ododa so makie gbaduayor oghena notse mare khayere ste khawo mayere egbebuwere ukpere nowo koramaso ukpere kpo nababa normeh oniogbona eyare ama ukpere ogho kora emegbemume okiu-ukpere ukperi egbebukpere na so mayagbadua your oghenazi ukperekpo kiegbebu kpere ayma maregbe maregbe maregberuwere norzekira makhachor na gbonare for enikpere maragbewagour okhaki enikpere egboiva ye ikparene bumagbe wagbo ukpereni makhechi wagbore okie egbe mumeyama abi mayere wonagbona abimate kpo ari emor ukpere ranor rari ukpero okpa ro meri kpere nebu urakharukpere okpa kari pere okpa. karikpere okpa.